اللون الاسود لون القوه هسي عندنا الغنم النوبيات لونهن اسود وديل من دون انواع الغنم التانيه قويات وبيستحملن الظروف الصعبه والجو الصحراوي و انواع الغنم التانيه ما بتقدر تعيش في جو ذي ده